Tegna tsara malôha le mandeha dia lavitra satria an-tegna le mandeha dia lavitra iny voalôhany afaka le stressen-tegna satria ma- mahita tanàna maromaro, avy ake am'zay am'le fahasalamagna mba miôvaôva rivotra.